<noise> Hansi wo da di ŋga koy dole ama nunawa cewa ŋga koyo no yaa. Zama ba ŋga dibba feniyaŋo kan aga te ki sobay ki koy ka mani borey ga bay kan a dii ŋga koyo. Zama hansi ya binde da dii ŋga koy gaskiya baa ni man bay a koyo no niga ne boro wane kila hansi koyo no. To ŋga ka ci hansi wo da di iŋga koy a sinda tuguyaŋ. Amma bankan manti akoy to ni dii a si hini ki koy ka te ase matakaɲ aga te ŋga koyo sey. Don sabili da hansi wo da dii ŋga koy a si tugu. Kuma a ga nunawa ŋga koyo no. Ŋga gi ci aga sobay ka koy ka mani aman hau taa, aga sobay ka dibbe kar a se saŋga borey ma bay ŋga koyo no ŋga dii. Amma boro kan mati a koy ni dii a si du ki te ama koy ka te a se yadin mata kaŋ aga te koyo se. Baday yadin da go saŋga naŋgu fo dimanci a kaata ga no nakulu kan ane ŋgama kway a go a banda ga gana. To ni di hansi wo iŋga diŋga koyo wo asinda tuguyaŋ balle ima ne manci akoy no asi a gana. Amma koyo dole ama gana ki nunawa kan iga koyo banda no ŋga go. Amma boro kaŋ manci a koy asite ase ya din. Amma koyo wo tabbas no aga nunawa ŋga koyo banda no ŋga go <noise>